<...>Maromaro karazan-kafe: ahitatsika ñy kafe atao hoe aradika, misy koa ñy kafe rôbista, karazan-kafe reo karazan-kafe añy ivelany, <shushes> misy koa ñy kafe liberika, karazan-kafe lehibe io bevata ro mahery ro sady matsiro.